Sakafo telo karazana miainga amin'ny akora vita avy amin'ny zavamaniry, <hesitation> raha manao lasary aho ah de karoty ny ataoko ampiarahana amin'ny tongolo sy voatabia, mahandro laoka ah <hesitation> ohatra hoe <hesitation> ovy sy anana de atao be be menaka, de ny tsindrin-tsakafo ah voankazo mazava hoazy ohatra voankazo maromaro afangaro na ilay antsoina hoe salady de fruit.